لو كنت موظفة في مبيعات وعايزة أبيع عربية، هقول مواصفات العربية الكويسة ومميزاتها في الاول، ومثلا انه العربية دي تجمع ما بين الاداء التحفة، واقتصادية في السعر، واقتصادية في استهلاك البنزين نفسه، ومع كل المميزات دي هيكون استثمار رائع بالنسبة لك.